<hesitation> mauri da nonoa dada imia dada a’anana kamasia, ema ourava mausina nonoanana vomiainia aonanai a’anana abu na omiava, emu vanua nai omiava ao nanai urame da ge kaina ororo va, ae’adi kainadada vo gainda eda mia ovinai, vavai da gaga’a dada da eda vavai. Inumuna a’anana eda vagaidono, kuka gaga’a ania a’anana eda stop. A’anana maurina ia’adina vavararo’a vonoria. Ema urame naka kerere naka eva vaia a’onnanai, onina oisa’aku a’anana kerere a’onanai, agoda boudadai anana vogana, vogana urame na vovaonia, orina ana maurina ovavaiva a’anana da mauri nonoa, da mauri nonoa ova vaiava ounanai nana aurava gavaka iagana ovavaiva vaku’a, vo vaku’a vomai vogana, maurina nonoana vo kasainia. Noku, kamasia isada vanua na ao nanai kamia roa’va, vanuana aonanai kamia roa’va noku urame da iade geuraroa’va eda kaina ororo a’anana ogadada isa abi ra’anida, gesia roa’va kaina ororoda urame dada a’adada raidada gagaa’a a’anana reba reba, badinana urawe na ekainaororova aonanai iana ena maurina sibona ena mauri na imananai eva gaga’a va. Imananai ena maurina eva gaga’ava noku ena maurina iuanonoana gere anana mast. mast a’anana vo vaonia ia. ia. ia naurina omi ainava ana da mauri nonoa, a’anana ounana iagana vogana voguriguri e vogana aida muda aua muda maona dada vokaina vomia. Urame da eda vaiaku. eda aogagae. kaina muda ogainidava mora muda da ed aura ionodada a’anana vo vaonoda vosia ai at least a’anana kaina muna a gain ava ko ona sibomu. ona sibomu ema maora uda onora ema maora uda da onova a’anana ai ona sibomu imauru na aonanai aruiava ko emu mauri na gavana komea nana. Kamasia. ia ia vanuana aonanai. kamia roa’va aonanai urame da ge isan ororo roa’va a’anana da gavaka bauna iada geura roa’va anana aonai aonaina. basi. basi da da eda bara eda sia. nana e’inana. nana oveka na, nana gavaka na. veo ona da oveka. ona kauna ko ona ia maurinanai orebanio roa’va osia roa’va. ona kaina ororo na kau muna. ona da kaina ororo kaumuna kauda bou da kaina ororo ko kauda baubau. Kauda baudada voau. baumuda eda au. Community na aonanai kamiova, ia vanuana aonanai kaunaiva a’anana vast vora nana ia gava na vavaivaia a’anana nonoa e, vana vaia a’anana gaga’a, vava vaia a’anana kauda eda idua veniu, a’anana vavai nonoa avavai ava e, vaivai gaga’a avavaia, a’adada vonsida, gavaka onasiava a’anana vovavaia, badi nana iagana maurina na da nonoa. Iagana kauda ge’aku garau garau va kauda ge kaina ororo, kaina ororo da kaudada irau dada gegeo, gegeo ge gana ai ai badinana eda maurinai da nonoa a’adina ounanai gegeo gegana onina emu maurina vorasia ia kanobaganai kamiava ega maurina kapeano, kano baga nai kamiava ega maurina kapia no noku oovina vora, vosia ia maurina vamia a’anana vamida ouinai e, vamida digo digo e. onina vo geo kaimauri nanai vogana gesia roa’va, vogana ovia baga na voisana geka roa’va. Vogana a’a rada vorasida badinana kanobage na maurinana da nonoa ounana onina mast iagana omiava aonanani a’anana gava na nonoana kapea vo vavaia a’anana ema gepaurava ema Goa emu da, emu femili da, emu bese muda, emu bese kapea da gemiava ge paurava aonanai a’anana mast vogana vovaisidia vogana ema geruma vavaiva e toileti naka ge eisiava e, gabu ka ge’esia va vo gana vo vaisida a’anana maurina nonoana kau na’ana. Iada ero edo vio vanai eda, isanio orina emu gavaka ovavaiva ema geisa’aku a’anana kau muda eda rua, eda koi be a’anana vovaiva diba, eda mai eda vaisio, a’a kamasia vanua na imianana gere anana maurinana kauna ana. Nana veo, ai onina veo, onina mai emu ai nana mai e’u. <hesitation> kamasia isa da kau kapeada, kau ege ege kamiava a’anana ounanai maurina imiana na adina. E’u kaingai na kapea kauna’ana na.